أما رائد الفضاء اللي شاف نجم غريب يلمع بشكل مختلف، قرر يتقرب منه. بس كل ما اقترب كان النجم يصير أكبر وأكبر، لما وصل عنده اكتشف إنه مو نجم بل بوابة لعالم ثاني.